Lää, lää liina piteh. Äkki tunnõ, et olõ trehvänüq määntsegihe võluaida, määntsegihe nõiutuhe aida. Sääl ummaq kõik puuq tävveste tõistmuudu – helle-helesindiseq, helle-hellelillaq, määntsegiq nõidusliguq valgusõq paistusõq egält puult, nõidusliguq helüq. Kohe ma külh olõ sattunuq? Ma ei kujodaq ette.